रिंगे संगीत एक जैमिका के जैमिका में जन्मी एक सैली होगई छे। जेकर विशेस्था एकर इस्ठीर गती आफ़ बीट ले आउ समाजिक। रूप में जागरूक गीत होगई छे इस के दशक में लगभग इस। सैली में लय और ब्लूज जैज और परंपरिक कोरिबियन धनी। सामिल कर जाये छे अव एकरा से हमन के सान्ती महसूस हो। गई छे इहे से हमन इस म्यूजिक से जुड़ाओ महसूस करे छे।